Be nɛ ponu yi mi'a ao zun, to'o cɛ'o hia, to mu we sin 'a ao we pri'arobe ,wari a o we pri'arobe, purke a o zun munbe nɛ obɛzun.